Bunh yi wo to unh ɲi ba wura, toba bie ba ɲawa wuro to n'ɲibun, awa ɲiwɛ wura, be a nɛ aba te mi te ɲama yiwa, to un ɲawa zeni bun maba.